Dhadon Saudi Arabian tunen dhado lilla bekenu ur durani ishin <hesitation> inchi historia kabdi, nabin guddion achi duffee, ishin inaman kun duran sagale halalia nyaata maana inaman kun dinit ach jira .amminen ishin katika dini islamua, holy place it ach jira, Makkah won eden, Madinah gar nabbin itdalet .inaman nabin guddion achi duffe ,orru orrete, horrinrn horete, mavazi ishianen kamisumaaa, buibuifa wontan neketi. Afaan hassoenen kiarabu hasotti, kiarabu Arabs sun kirabu hasotti .dub inaman kun inama yaani unity an gudete woldagetan gudete bare tokkit bekenu inaman kan.